في الحقيقة مكيعجبنيش نحتفل بعيد ميلادي بشكل تقليدي ولكن كيعجبني نستغل هداك النهار نتأمل شوية نفكر ونراجع الأوراق ديالي نرجع اللور نشوف شنو هي الأخطاء لي عملت ونشوف المسائل لي نقدر نعملها في المستقبل والأخطاء لي ممكن نصححها.